La mieritseritsy gnisa dimy iaho o da midika ho chance fahombiaza ny isa dimy agnamiko da gnatsaiko ao lafa to lafa mahita isa dimy iaho da ny fahaterahako taminy Cinq juin